أول شي أسخن المكواية على درجة عالية، ثاني شي أحضر التيشيرت، لازم نوضعه على مكان يكون مصنوع من القطن ،علشان ما تتأثر المادة <hesitation> بالكوي فالقطن يتحمل، نوضع التيشيرت ن-نمده بشكل مستقيم جدا، ما فيه <hesitation> خطوط. وبعدها نبدأ بالكي.